اللون البرتقاني بالنسبة ليا يرتبط بالطاجة الإيجابية والدفىء والتفائل يعطني شعور بالحيوية والمرح هكذا لان لونه يعكس فصول الخريف واوراج الأشجار المتساقطة وبالتالي يتبادر الي ذهني الفواكه مثل والمشمش بالإضافة للشمس الساطعة اللي تعطي إحساس بالبهجة.